जेक तपस रो। चे आठ पेड़न रो। ने तिन्द्र कुण कालू रो, ती तिंद्रा काई चेद में कभी लाग जाए। ती कभी नीच छुटे। ने ती तिंद्रा त्रंग मां तीनुंग रोहनु पड़े। अते तिंद्रा तपस नो आठ पेड़ रो। अते चे काई चोटा से च जाए। ने तिंद्रा आठ पेड़ रो।